شنو هى الحاجات اللي لازمتني نشوفها قبل ما نشيك كهربا؟ ولا بسكليت؟ وإلا موبيلات؟ ما- ما شربتش من قبل؟ أما نتصور؟ أول ما نبدوا نبدوا بالموتور؟ إذا كان هي كهرباء الموبيلات إنها تفقدوا العجلة، متاعها، نتفقدوا الفرانات، متاعها، إذا كان هالبسكلات نتفقدوا الطولة، متاعها، معناتها حديدها سمح ولا مش سمح أوراقها؟ <hesitation> حاجات هادي، الماركة متاعها؟